To, ii goono aga yaha kaŋ goo hari ra kaŋ manci hari ze. Guna kaaray go hari ra, baŋa boro kulu day no ga baŋa bay. Baŋa no nga no hari ra nga da kaaray i goono hari ra no iga goro, hari ra no iga ngey baafuna te. Amman din di baŋa a goo hari ra, to si diya ka ne way a beera se a'a. A beera ga nan a waasun da baa haŋgaw hayyaŋ d'a goo hari ra. Kaaray mo, a goo hari ra: aga futu, aga yaaru, to din di kaaray a si boro di hari bindi ra, kal day din di kal d'a nin gana ka ka haro megaa. D'a nin gana ka haro megaa no niga di kaaray gine di. Zama kaaray haŋ kaŋ se a si di hari ra, a sinda deeney ze. A se no d'a nga meyo fiti, hari ga furo mayo ra ka kwaay gunda ra haray. A se no kaaray si di hari ra. Kaaray go hari ra, Baŋa go hari ra, hayo hay day kulu kaŋ goo hari ra goono, i goono haro ra no kaŋ yaŋ i ga futu, i ga futu. Kuma hayo Baw, Baw mo boro kulu ga Baw bay. Aga hima Komni aga hima Kaaray, kuma Baw a kuu da Komni amma Komni si gooro hari ra mate kaŋ Baw ga goron da.